Agor a <noise> menyi gye ho yie papaapa yɛ bɔɔlbɔ. Me saintsir nye dɛ sɛ mobɔ a mutum muhuruwhuruw dzi akɔanaba tsew mfifir. <noise> Iyi boa ma yarbayarba a ɔhyɛ mower mo n' no tum yi no ho. Aber kor naa so ɔma mutum tsena wɔ apɔwmudzen nye ahoɔdzen mu.